په پخلي کې چې چومره کارېدونکې مصالې پېژنۍ، نومونه ېې واخلۍ. په پخلي کې بې شمیره مصالې پکارېګي چې هرې یوه یی ځانګړې خوند او بوی لری. ځینې مشهورې مصالې لګه زېره، چې خوړو ته نه یوازې خوند بلکه یو ښه بوی هم ورکوي، لاچی یوه بله مصاله ده چې د خوږو او تودو خوړو لپاره کارول کېږي، مرچ چې د خوړو تیزوالی زیاتوي او کورکمان چې د خوړو رنګ بدلوی. دارچین د خوږو خوړو لپاره ځانګړی خوند ورکوي، دڼیا چې د تازه خوند لپاره کارول کېږي، مالګه بیا د ټولو خوړو بنسټیز عنصر بلل کیږی مصالحې د خواړو روح دي. مشهورې مصالحې دا دي: مالګه، مرچ، زردچوبه، دڼیا، زیره، لونګ، دارچیني، تور مرچ، زیره، اله، هلدی، توری هل، شملال، پیاز، هوږه، ادرک، مساله مصالحه، سابه مساله، کشمش، بادام، زعفران، او کاری پاوډر. دا مصالحې د خوړو خوند، بوی او رنګ بدلوي.